أحب المتاحف التاريخية أكثر شيء. <hesitation> أستمتع بزيارتها، لأنها تنقلني لعثو- لعصور مختلفة، وتخليني أفهم، كيف كان الناس يعيشون زمان. اشوف الأدوات القديمة والملابس، وحتى القصص اللي كانوا يعيشونها. غير كذا، أحس إن التاريخ يعطيني منظور أوسع، عن تطور العالم وكيف وصلنا للي احنا فيه اليوم. زرنا المتاحف التاريخة، <hesitation> دايماً تكون تجربة مليانة معرفة وحماس.